Ku ma kinkalõgi kogõmaldaq kohvi pääle aja kohvikuh, sis maq pallõ andis. Ma ütle: "Oi jummal, andkõq andis! Tävveste kogõmaldaq läts'. Ma ei tiiäq, miä saa, kas ma piät teile rõivaq kinniq masma vai." No olõnõs muidoki, ku hullustõ pääle läts' kah.